لا بالطبيعة مش <hesitation> مش السلالات الكل ودية بنفس الدرجة، تختلف حسب السلالة وحسب الطابع متاعها وحسب <hesitation> كفاش تربت وشني البيئة اللي تربيت فيها، فما سلالات معروفة بالطابع الودود متاعها والمحبة، وفما السلالات وفما سلالات تتميز بالسهولة متاع التعامل مع الناس وفي التأقلم.